Ty kolotsay frantsay io zane, ereo zane tea-team-bahiny, tsy manavakavaky ty mainte hoditsy na mena hoditsy tika na foty fa le raisiny ka tony mpilogoy zane le mahay mandray ndaty soa zane ereo sadty tea fotiboly kae, tea botiboly zane reke ty raha mba hitahitako amae